Kitrat ma tiiä väega häste. Esiq mängi kitrat. Tõmbat keele võnkma ja kiil võngus edesi-tagasi. Ja tuust tulõgi kitra helü. Muidoki tulõ õigõ kotusõ pääl alla ka vaotaq, et õigõ korgusõga tulõsiq.